Yashil rangni tabiat bilan yangilanish bilan bog'layman o'rmonlar o'rtoqlar hayolimga keladi va ochiq <hesitation> piknik <hesitation> zonalari hayolimga keladi yashil <hesitation> zonalarda aylanish bu odamni tinchlantiradi va energiya bag'ishlaydi.